Ny fomba fañatapa hoho mba tsy aratsy da mampiasa kopy angle aza teña. Da Tapaha mahitsy ny hoho da kikisa amy raha marokoroko amy kopangle limy ny sisiny na raha tao limy da amizay añao tsy maratsy.